Alura sustansialment a sun abastansa i stesi, l'ünia coza le zebre al an cume culur al an mach ël bianch e ël neir, ënvece i cavai al an tanti culur divers, pöi i cavai a vivu cun le persun-e, ënvece le zebre a vivu ën l'Africa libere